joɗirgel kofiwa e heelo kofiiwa daga rufuuki, un cuffina kofiwa dow maaga so a amfira nga, a nanaana wulon nder kofiwa ngan.